A njiya denə, vɨrasenə ɓwaara, taa ndəng sədə hina nzaa nza sən pɨrgə lyentɨ kəɗe, hawtə ka ngalatə. A shi ɓəgəng vɨraa ji kombe, mya ɗɨm hee bəlshe, hee mya dɨ zə mya ɗyegən she də hina ɓə təkəsə. Mye ka maase mbarə a gə karən, ta dɨ kɨr mwamɨ bəlshe a muɗa ɗɨka, a pwa hororən, ta dɨ gəə ji lyenti a pukə həmɨ njiya. Imi mgban a vwa a vorsenə, `ye nzaa nza kəɗə, wanə wanə, gbangə gbangə, nagi ndo likɨti sa ta nzaa nza sən nə kəɗe. Ta dɨ kəɗə gə ta ɗɨm sa tən ɓa zɨmə. Imi mgban adɨ nzaa a nzaa a nzaa hawti, ka kən ɓwolə, ta dɨ dɨmə a ngur dasə ngyeɗe, ta dɨ ngur daasə sɨ hawtɨ darən, ta ngur ngyede ta wuda fehee ta lagashe shi ta hawə. Jingalatə, hina gə ka zərgi ngalatə som som. A haka mandye denə imi a nzaa nza ngala vaki ta dɨwa ɗor vakye, imi a dɨ ur vakye a ɗa bandasə ta ta ur vakye ta ɓə ɗor dərən, imi a dɨ wa ɗər dərən ɓak ɓak. imi nə ka imi ɗɨm ɗɨki də mya wa a zu kərtə, tənən ta dɨ kər sɨkaake, a dɨ dɨma kə, gə ta ɓəl zərgi sɨkaake som som nagi ndoha. Tən, ngalatɨngɨn kotɨrə a haka mye mba, mye mbarə kɨttɨrə nga gəə ngalti a hakarən. Hɨn mya mwasri a vɨraa ɓəgəngtə. betɨ ite bəlshe shi vɨraa zu kombe pɨra, na nzaa nza hawti kotə na maɗə a pa yə sɨngi karə, a pa mi kpanye de karə hawo na dɨ hawo, hawti na leyə ɓə shezə mgban mya zə ke a haa ɗyegənshe ka swaɗə shi angɨn a ɗɨkə na kɨr tɨfə ɗyegən she, ɗyegən she a nze sɨti, na dɨ ɗatɨrən ka hɨmne nagi nda bəlshi nagi ɗyegənshi na ɗɨm humwatə ɓa ɗyegənə, na dɨ kɨsə pɨp taawa ozə karən. ɗyegənshe nə `ye na pɨrə ka mwot ə a nza shi a vɨratə. Gə angɨn ɗyegənshe nə hɨngi. <hesitation> A haka ji kəɗe a haa denə, kəɗe a təkə som som kəɗə gbangge nə də kəɗə ɓəəle nə də a lo, a bəyi kəɗə ɓəəle, myaawa kəɗəə she, nagi ndo fərə myaawa kəɗə kɨfaa, mya dɨ zə zəə ngaashi a ngaa zərgi ahi kər vakye yə ndwambe, ngakye ka mbiɗisərən. Də imi a dɨ wa dɨmə ta jina dɨ jina a gbɨnwe ka ndwambe, imi a dɨ dɨmə ta dɨ ta dɨ ngaa ndwambe. A ɓwaake gaɓakye ka mbiɗisərən. A gbange ta mgban i ji kəɗə nə də ta dɨmə ta dɨ ta dɨ nza kwaka haɓye imi a nza ine a nza vor tiye gə kəɗe ta nzaa nza kəɗe, zu hɨngərən imi adɨ dɨmgə hwoɗye ta dɨmə a pɨrə kaake, fərəfərə təna kaake nagi ndo bəti, ɓa muɗə a tɨlə ɓətee ta ka kana karə ta mɨna a hwoɗye, nagi mgban sɨkaaka ta ɗɨmə kənərən, ta ndɨla a mɨna a hwoɗy gə ta le ɗate tən ɓa ɗa ka mye ahwoɗye. Ji hawtə, ɓəgəng hawtə ɓəgəng zərgi hawtə a shi kenə i hawtɨ ɓəgəngtə a shi kenə. a njiya denə hina təkə kpe, mye ka maase karən ta dɨ haw haw gbange, mya haw kufa, ta haw. <hesitation> mbotɨ ta haw zərgi she som som. Mye dɨ haw daa kufa ta dɨ hawo imi a dɨ hawrən kpe a ɓə tɨlə. ngɨr haw ɓoole. Haa hakenə a hye maɗə hye nzə a matsa, beetɨ bəlshe, a hye bə-lə dɨ kpasə ta mba'a ti kou ya pɨ rdə bəlshingɨn a ɗɨkadərə, imi a dɨwa mɨna tn kɨɨ hawtə, ngga gərən nggalati ngga gərən kotə iyenɨɨ ɗatə gə ta ɗɨm sɨzɨmitə. Haangɨn a sɨ ɗɨkədaplus nzaa wanetə imi a ndɨlə a nggət gə sɨ stratɨ deinə, gətɨ ndeweye a matsərən imi a dɨ virwe, a virgə ɗyegənshe ta maɗə karən a hwo darə naasə a vɨrasərə səngɨn a ɗɨkə ɓəgə hina ɗɨ imi ta gə ji soɓo kpashi ta sob zərgi shee gə ta dɨmgə shombirən imi a ndɨlə a gəji mgbɨləha, ta kɨl mi kpani də. Naasə mgbab tu tiya sardə kwaki a leda staggərə də, hangipus a ɗɨkə səgɨn a dɨ genəka hananangtə hin ndeyirən ji mattə hya na ndɨwanga fyanəng hyenə dɨ mbəgən myenti a nə sə atɨ ndɨɨ ba gə ɓwara tikɨsə a humwa, dɨ bee hye sɨ nan ɓə nggədə gə asə. Ngaa ɓattngɨn sə a ɗɨkə ɓəgən hɨrtə, a dɨɨma kenə hite hina lee kənərə, hye na ɓwara mee bturnɨtən gə mya takan ka sa nda gəkan hɨrtɨngɨn a pɨra kenə dɨ haa dɨmɨɨ ɓəgətɨnə hangen a ɗɨkəsə mya dɨwa təsə-imi mya hina maa nda mbɨrə gə nggurse da hama naasə mgban takatə ɓa ɨlə ɓa taka hama.